کیوریوسٹی چُھ دریافتس منٛز اہم کردار ادا کران: متاثر کن ایکسپلوریشن ، علم بناوُن، عمل پورٕ کرُن۔ تجسس ہیکہٕ لوکن نئۍ دنیا تہٕ امکانات وچھنس منٛز تہٕ مدد کرتھ یم عام زندگی ہنٛز سطحس پتھ چھپنہٕ چِھ آسان۔